Ireto avy ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny lambo <hesitation> ndriaka: voalohany, ny lambondriaka dia tia miara-miaina amin'ny olona sy miara-milalao amin'ny olona satria izy tsy mihinana olona; ary koa faharoa manarakarak'izay ny lambondriaka dia tia fianakaviany satria izy ireny dia tsy mandeha tsiraidray fa mandeha maromaro.